Ma biyo mɛya warara mu mu hiyabɛ lo lere siyanu bɛ'a be be bubuyizo lere siyanu mu cunu buwa ma tete ho dimiyan ho dimiyan mɛ da bira ho dimiyan hiyabwa ma lere a'o yi casi ho dimiyan yan ma a fɛn a ve ma lere don oyi a lesiyo o a nibenu a oyi a nibenu lesiyonu to han lere nɛ o lena mu'a benɛ yi bɛ'a ho dimiyan vo han lere so mi fɛn hɛtian o huru to o lere wa siyo aba to o jenu we ve ma'o lere